Mine donghtuma gnanghma mine ni njéyeni: suurma njéye, nnantima dan rune dan njéye, fuulama rune dan yéye. Bari donghtuma gnanghma mine njéye ni-nkan-n-nka donghtu kan kamma nfé ni donghtu gnoju, ghuna nfé suuama, yérmaa, yinghma nruu niigooma ikuumune roog ni di nroo nsaasoma. Ghuna nfé donghtu kaama nfé nii gnanghma ntanta yéye ni. Donghtu ndhééghune, yune ni nfé sii mmhingh kama lé.